باش تركب قطعة أثاث أساسية، أول حاجة تفتح العلبة وتتحقق من كل القطع والأدوات. بعدين، تتبع التعليمات خطوة بخطوة. ابدأ بتجميع الأجزاء الكبيرة أولًا، مثل الهيكل أو القاعدة. ثم، ركب الأجزاء الأصغر مثل الأرفف أو الأدراج. استخدم الأدوات المرفقة لربط الأجزاء مع بعضها بإحكام. في الآخر، تأكد من ثبات القطعة وراجع كل المسامير.